<hesitation> Ny- gny biby <hesitation> fa nananako teo amin'ny androm-piainako miisa telo, ohatry hoe ny omby omby de ny <hesitation> alika de ny akoho amam-borona, ny akoho amam-borona ao anatin'izay ny akoho, gana, dokotsy, gisa.